Lafa <hesitation> akaiky ho ririniny igny zany gn andro ô da ny ekiray ireo da anisan'ny biby manango sakafo. Ny sakafo angonindreo da tsy ino fa ny voanjo, ny voankazo. <hesitation> Tahirizindreo anaty lavaky na amin'ny toera azo antoky mandritra ny ririny.